اني افضل الجلوس على الأرائك لأن لمن اني اجلس على الأرض احس فقراتي توجعني و ايضا لمن اجلس على الكرسي احس انو ضهري ديوجعني ف احس انو الأريكة تكون مرتاحة و اني ايي- بوضعية مرتاحة بيه.